Ñy raha tokony ho hain-teña mikasiky ñ'olo raiky lafa teñahanambaly azy: -ñy karazany, ñy tany niboahany, ñy razany, ñy fianakaviany, ñy añarany babany amin-dreniny, ñy lilin-drozy, ñy fombany, ñy toetsiny, ñy fomba fieretseretany, ñy fitiavany an-teña koa a tsy atao ambanin-<…>.